Enje ema egga su shaŋ egya musu kpaa ŋke eme eze su yike ama ekatara ende ema si we ende ne ema si engyɛp damuwa na anyi ba kuma ende musu kpaa egya oŋke oze anit aya emu a veɛ kai owɛi owɛ a we nu biyaya awe nu we kiki kuma egya ne clam ema si kpaa eŋke oze ema si ya su yika eŋke oe ema si ya su yika ma shine ema sin son ema gye̱p anje ma masi shaŋ asu anje onit ba oyika ma sosai ba enzasi ba don ele ne edan mu kpaa egya oŋke oze ba ko ensha onum adin ga ya mu emu we onit emban za musu we na amfani ekarara gabakida ba so egya ema ma we aŋgom ema si enze enje kpaa egya oŋke oze anit sa ya ema na we aŋgom na ma ko gbose ema we aŋgom enge ema si kpaa oŋke eze ema kpaa eti anit a yabe ema a we aŋgɔm sa ya eti m ema si enze kpaa awe aŋgɔm. Ema ma ema ya egya ema si kpaa oŋke sa yika ma sa yike nyamkpa gabakida ema ya ma owe avɛ aŋgom enga ma ema ma ema si ya egya oŋke ze em kpaa ema we aŋgom anit ma ya ko okara ogbose ema ma ema ya ŋke owe ovɛ aŋgom ema yke anit don amve vei ende musu yike onyi enva mu ba musu onyi enda su masha eda ba ovɛ yike anit ema si yike anit ekatarai egga shaŋ kɔ ma awa varu ema ma si enje odyuɔŋ afaŋ ma a yike a ma ambɔ mbɔnɔ a yike ma so ema ya oŋke oze egya ema si kpaa ema amɛkɔ ameve vei odyɔŋ ema ya owe ŋke oze ema si aŋgom da ba don edɔɔ ba gaskiya ema si nyise ende ekatara ema sa owe ba nanci ema zhura ema vɛɛ ema kpaa afa o ogge efira su ike ekatara ba domin odaki ensɔk ma kuma anit ma sa ma sa yu muhimenci ema gabakida ekatara muje mu fwa aga ame vei su yika mu ba to anit sa nyi ma emi ya ema. Haba ko onƴɛ sa ya ma avɛ owɛi owe a we nu biyya sosai be ovɛ afa ba ba egei ba ba egei ba amma emu ze fwa mu fira enshe we ampani yke ba egyei kew sobo de mu mu kpaa anit aŋara mu ba enke na ampani ko enzasi ba amma kete ema ne ma si we ende ne ba fwa ba egei ba ma kpaa eti ma saka ni nu odyɔ afaŋ odyɔŋ afay a yike ama ema yu eŋke oze ŋke ema we aŋgɔm ba ezasi ba de ama si ya ŋgomɔ oŋke ba a gaskiya ko ema ma ema mi yucase ovɛ ŋke ko amma tunda ehike oduɔŋ afaŋ eni yike ama ema ma we aŋgm mbo so ema suŋ mi ende ejut ma si we ema suŋ ko onyɛɛ ejut eni ma ewe ndɔɔ don amve vei ekatara amve vei fa so we nu dadu kuma domin ambɔ mbɔnɔ ba egei se we ejut mbe ba emba dege asakpa se nee emugunta ba egei kuma so ema suŋ emi. Kpaa eŋke so da emina mi we aŋgom odyɔŋ afaɲ ma awe aŋgɔm na emi ba we emi je kpaa egya enje ebeebe kuma ba emi kpaa egya enjje ebebe enshe we ampani ŋke mu kaa sobo d mu dai owe ama mu ok emu kum mu kpaa enshɛ we riba mi eyɔƙ ba egei mukpaa egba emi ba enzasi ba don ko odyoŋ afaŋ ma emi kpaa emi sa yike ejuna mi ba to emi ya kama abem pe wa je nane so ema suŋ emi a tɔmbo ema ende ema we ende ne ema suŋ ko oŋyɛ nu ŋyɛɛ sa ze a kpaa eti duk ko oŋye sa we aŋgom na ni ba we tir ale kiyaye emu we oŋye so. da anit aŋara mi aŋara ba ampani egei kuma ba tund shike anit aŋara mu amma emu kpe egya anit sa ve kai ema gyɛp owɛ ema sa we kete onyii sa ze eje kpaa ende ne so ema suŋ emi na afaŋ eme kpaa egya oŋke oze.